Iin ciento, udiko xaon kóo, udiko xaon oni, udiko xaon uu, udiko xaon iin, udiko, udiko xaon uu, udiko xaon oni, udiko xaon uu, udiko xaon iin, udiko uxi, udiko íí, udiko ona, udiko uxa, udiko iño, udiko o'ón, udiko kóo, udiko oni, udiko, uu, udiko iin, udiko, komidiko xaon kóo, komidiko xaon oni, komidiko xaon uu, komidiko xaon iin, komidiko xaon, onidiko uxi kóo, onidiko uxi oni onidiko uxi uu, onidiko uxi iin, unidiko uxi, onidiko íín, onidiko ona, onidiko uxa, onidiko iño, onidiko o'ón, onidiko kóo, onidiko oni, onidiko uu, onidiko iin, udiko xaon oni, udiko xaon uu, udiko xaon iin udiko xaón. Udiko uxi kóo, udiko uxi oni, udiko uxi kóo, udiko uxi iin, udiko uxi, udiko íín, udiko ona, udiko uxa, udiko iño, udiko o'on, udiko kóo, udiko oni, udiko o'on, udiko iin, udiko, udiko kóon, oko uxi ona, oko uxi uxa, oko uxi xaón, oko uxi iin, oko uxi kóo, oki uxi oni, oko uxi uu, oko uxi iin, oko uxi, oko uxi íín, oko ana, oko uxa, oko iño.